So a neɗɗo cikkitittooɗo tan a ɓeydoto faamu a ɓeydoto tewtude. Ndeen non sikke ana nafa sanne faa ɓeydoɗaa tewtude yalla ana faama. Jonkaa <hesitation> aɗe waawi wiide ɗun yoga e sikkeji. So wanaa ɗun, ko njiiɗaa fuu du a cikkitiiɗo, <hesitation> ɗun wooɗaa.